Ngholema gnan noné mbootu; suugma gnan noné mbootuma; darma gnan noné mbootu; tootu gnan noné mbootu; duuckamérama gnan noné mbootu. Suugma naa wo noné mbootuma dorong, a fu kaye iromtuma; iromtu lhasi. Ni worama aromtini dorong fo waama mbhaade ka siighine dorong, mu la yick a lasi wama ka ka nhéyine. Duuckamérama fune dan fune dan mbéma laghi fune fuu fé kaye jurnatime nriibe hunkujurma; nriibe hunkujurma a la yurnati, tuntu nangh fa lunguma. Foo worama waama mbhaade ni ka siighine dorong, mu la yick a kaye ka lhaasi fu gwéghma ka nhéyine. Ngolema fune fune ni wama mbhunta dhuugh wo, nii a wii mbootu nune mbééghine ka nlaasitima, a la siiti, lhaasiti fo woma aka rootu ni nditi: aka bhunghune nnanghi lé wo, suuna a buughune dorong, a la buu; ka ka roome. Tootuma dan fune dan nangh a kaye kama, fo nii a fu kaye ka dhéti: isijaane gnojuma, yuna aka nongu fuu roome. Isijane isama yuna a la nongu fuu roome. Naa roomji dorong, wama mbhaade ka siighine dorong, a kaye ka lhasi fu gwéghma a néyine. Darma fune nii mbootuma la a fu kaye ka-room-ka roomtu lhaasi. A la roomtu dorong fo worama aromtini dorong, wama mbhaade ka siighine dorong a kaye ka lhassi wama a néyine.